حفظ الجصائد للاطفال حلو ينمي مهاراتهم في الحفظ ويوسع مداركهم كذلك انها لما الطفل يكبر وهو حافظ جصائد تعكس للمجتمع انه شخص مثقف وشخص مطلع كمان انها توسع مدارك الطفل في الحفظ وفي ممكن انها مستقبلا تلفت نظره لحفظ جصائد الشعراء والادباء وفهمها والبحث فيها وممكن يبدع ويصير من الادباء نفسهم.